ډنمارک د "هېوګې" مفکورې لپاره مشهوره دی، چې سکون او خوښ ژوند ته اشاره لري. دوی د ټولنیز برابري او چاپېریال ساتنې ته ارزښت لري. بایسکل‌سواري پکې عامه ده، او ډنمارکي ډیزاین ساده خو ښکلی دی. کورنۍ، فېسټوالونه او ډنمارکي خواړه پکې هم مهم رول لري.